राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक करने का मुख्य उद्देश्य, आतंकवादी अपराध और अन्य खतरों से देश और नागरिकों को बचाना होता है। जब सरकार गिराने से गिरन तो इसका उद्देश्य संभावित खतरों को पहले से पहचानना और उनसे निपटना होता है। लेकिन यहाँ व्यक्ति की गोपनीयता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी प्रभावित करे, जब बिना किसी स्पष्टिक कारण के लोगों की गतिविधियों को ट्रैक किया जावे, तो यह स्वतंत्रता के अधिकारों के उल्लंघन जैसा महसूस हो सके जो।